La kú köö llave e nⱥ óo’ kö tⱥⱥ’ ree ba lɇ my llave jö e la re lí fó’ e re í ñó’ too jé dse í jö ba re kuén vuelta kí xiro a jia’ ree lɇ a jia’ re lí fó’ re nán oo’ jö.